د اسراییلو پخلی د منځني ختیځ، مدیترانې، او یهودي کلتورونو ترکیب دی. په دې پخلي کې د سبو، زیتونو، او مصالحو کارول عام دي. حمص، شاکشوکا، او فلافل د هغوی له مشهورو خوړو څخه دي. دوی ډېر وخت د خوړو سره تازه ډوډۍ او زیتون خوري. کوشر پخلی، چې د یهودي شرعي اصولو مطابق وي، ډېر رعایتېږي.